افضل انو أعيش لقرية صغيغي احسن مما مدينة كبيغي - قرية صغيغي احسن ابساطتا، احس باللميي مال أهل مالتا ، كلتم يصيغون اصدقائي واهلي يصيغ بيناتنا عشرة ، بيناتنا خبز وملح